Se parlemmo de etica comme morale, do ben e do mâ, a prioritæ a te pòrta à çerne doe vitte. Ò fâ moî a bestia ò l'ommo. I òmmi diffiçilmente çercan de lasciâ vive a bestia e anche a stöia a ghe dixe che pe tante popolaçioin l'é sempre stæto unna neçessitæ. L'uso di animali pe fâ di esperimenti e pe trovâ di rimeddi pe l'òmmo de conseguensa no l'é ciù etico.